Toh gaskiya coray kaŋ go ay se i ga baa gumo. Zama ay ga hin ka du coray kaŋ to ɲgay bor waranka cine. Bor waranka din ra mo i ga du baŋkaŋ gonda jiiri way-cindi gu, i ga du jiiri waranka cindi-gu ize, i ga du jiiri waranza ize, i ga du waranza cindi-gu ize, i ga du jiiri way ize i ga du jiiri way cindi-hinka, i ga du cindi hinza wane i ga du jiiri waranza cindi-hinka wane, i ga du cindi-taaci wane, ikulu ga du day jiiri waŋkaŋ gonda jiiri way-cindi iyye, i ga du jiiri waranka cindi hinza, i ga du cindi-taaci wane, i ga du jiiri waranza cindi-fo i ga du waranza dai-dai, i ga du waranka cindi-gu, i ga du waranza cindi-hakku, i ga du way-taaci wane bumbo a kulu ay coray day no i ra i go yaadin day ikulu jiiray goono day, kuma a kulu a sinda taali Kulu nday game, nday go gwaro baani samay kuma ikulu jiiray goono yaadin wane jiiri ware cindi-hinka, jiiri way cindi-gu, cindi-iyye, cindi-iddu wane cindi-hinka wane kulu i ga du day kulu ay coro yaŋ day no kaŋ nday ga, ga gwaro baani samay kaŋ sinda hayo kulu nday ikulu ay coro yaŋ no i ga du ba coro kaŋ go ay se kaŋ ga te jiiri way-gu day kaŋ nda go gwaro day ir sinda hayo kulu i ra kuma samay no nda gora go ir sinda hayo kulu. Cinday i ga du way-taaci cind gu, i ga du waranza cindi-gu ikulu ay coray dayno.